Kalo betawi <hesitation> kalo pake cara nujuh bulan tuh, nujuh bulan kite bikinin rujakan, <hesitation> ngundang tetangge guru ngaji, kite baca ngaji kite baca maulid deh tuh, <hesitation> ntar kite bikin rujakan kite makan rame rame tuh rujaknye, nah kalo orang sunda tuh <hesitation> sungkem deh tuh. jalan penganten ame penganten tuh, jalan nginjek telor, cuci kakinye tuh, <hesitation> kalo ni sungkem sama emaknye bapaknye itu kalau orang jawa sama juga begitu <hesitation> sungkeman juga, ame orang tuanye bapaknye, kalao orang sunda kalo acara begitu manggil jaipongan deh tuh, ngeramein banget tuh jaipong pade joget nih. Ntu anak kite pernah nari di gedung nih perlombaan nari itu anak kita itu nomor tujuh ape antriannye, ntu arinye emang anak ite bkat nari kali, pinter narinye. dinilai ama orang <hesitation> ame juri jurinye, itu bagus bagus ade dewan tuh pak dewan edi masturoh, edi masturoh ngeliatin, tuh tuh anak siapa tuh, kate ni wakilnye tuh anak pak rahmat akhirnya tuh anak kite dipanggil lagi ke dewan tuh pak edi masturoh kantor dewan tuh dipanggil lagi ke acaranye die suruh nari lagi tuh anak kite, anak kite mau aje, orang nari masih sekolah die, <hesitation> nari dipanggil haji masturoh tuh die, akhirnye keluarahan rngkapan jaya tuh lilhat dateng kan tuh eh nanya lagi tuh anak siape rumahnye dimana, ga lama anak saya tuh ditelpon lagi dua hari tiga hari tuh di telepon ama kelurahan rangkapan jaya tuh bilang gitu mau nggak nari lagi begini nih dibilangin anak kita itu eh anak kita namanye hobinye nari mau aje die nari. Nari betawi tuh die ampe juara ke dua nari, alhamdulillah deh.